Chi tu kuú kaánti, pero jinitɨ kusikitɨ. jinitɨ jiáantɨ, jinitɨ kuntikitɨ yoó, kɨn'ó jintɨ yúku. kɨn'ó jintɨ, <hesitation> ntenu cerru ntenu kɨn'ó jintɨ, chi jinitɨ pero tu kuu kaanti.